Okei tang igai ina tang ngotang lait ta solari pisingi tang sola okei tang sola malan nakara lo ngina lo xevieng taun lo taun tara xara xara vexa xalapang tana xisang gan ta otang ga ima xara po nol gavani mamana ot gi malan ngina lam e ngina sota ot laremi lo lui lovung xara inang lo haus xux xara laremi lo lui xara tataun xara vok so vok so xara tokoni xara tang lam xisang ta sola iang lo ngina ga xasxas axamus xisang gan ta sola gi xamus ne ta gup axamus ura vaxape tokon gi pe mang vaxape tokon vo ina xus pana ai tanim gima gima mang lo xak lui gavex paliu usigi nuga xatil ina tang otang sola nuga soxo xisang lo nonol tanim gavexa nap nukxus pana larimi ta sola xula ta sola saina angina e amava axamusavex ong ta sola sumem exeng gan gi sola gi ong mem pe tapux mem pe marani ngot paxin usigi gavexa malan tangina ngot tara ga xalapang ina mang aino malan ngina ngot laxliax xara oti ngina rop ina ngina gaus ina bex ina lamas xara mo suluna siaki lo ta darum E xara tuaki tang xarasin lo no e xara la laremi e ne gi mang la elaxlax xula tevol egi mang. Eta sola gara longina ai nuk inang nuga marani gia xamus nuk pana vex ta mamana kain stail ina tang otang vo gan gia xamus gavexa pe taxon xara vex alva xara nolmat lava tarai xara pata us nonol pana o tang otang gawa ta lait tara ngina non pasox ava xara buxi angina xara mang angina lovung amava inang ina poiso masat gima xisang nuk mas nonol aino nonol inang aino xula tang otang xetaxum gan vo gia xamus enuk me sinuk lava nuk me saraxai epux pana man ta lait ara sola eang xara vbuxi lava gavex lava e tava xara lasanugi lo paxana paxana tevol usigi ta nganu lavu ta tang ta- ta kalau tara ga xus pana pata larimi tang lam gi mang lo paxana tevol lasinuki gi mang elaxlax wankain malan ta sola gura gi tuk gura gi mang gi mang gi mang ga vexa tokon xamusai ina elax lax xulina maslatuaki lo na nganu lavu tara god elaxlax ga xus pana pata lsinuki ta lait lo paxan tevol suxa laxi ta lait e lasinuki elaxlax xula tevol gura giro